Kekerek puna, na ku mamangin mes ana puna tasi, sisiuh. Kobe kawo mei mes a mangin purun ena ka na sisisiuh. Be na hate gun erun, "Hou on bah na sisiuh puna?" Ba hate orih, "Mei ah no ruku tan oma bei nahuo i soat eno." Be na hate pan gun erun, "Yo raeh on. Na pose saha kain ka sai ke mangin kui gua na bae na ku kui ih." Mes amanas in bongbong kanat ogun, gonan ogunah kotonan. Papean o kekerek hate die na, men aobot o wan lain, hate die na. "Nama tsiah tana pilei am to kotonan." Bae na hate gun erun, "Yo na pan ama." Tataan hamanas omu nah, nao mu nah na soot oma yu eh. Be run hate pan die na, "Tsika hamuo teno, men sek hamuo men yas to roi." Sek hamanas orih yas be na ton ogua <hesitation> to kotonan. Kato rih hate die na, "Yo, me piet pan emen." Sek amanas gun o roi. Piet gunae run, nao gunah. Be run hate die na, "Hana sin pume ih. Pan i ih hiring on mei nang puh pa kanan i ih." Bae na kure oku panas gun o rang terun. Kure keis gunae kanan i eh, kanan kopit on bae na rut ogun. Rut ogun bao, momou na kopit mes on. Ngan amanas ogun. Ngan ogun- ngan ogun, be run kato rih tsia bo die na. Mes hamanas natahon nameh Ba youh kinan ne ngan puguna be youh nao meh be rangat ne na, "No hou onah?" Ba na hate gun eyouh, "Na be rut oguba ih to roi." Rangat ne na, "Mu bere sih?" "Men ao gao papean e ih, tsia bo di nae na." Kato on kik ne na be men nao muna numa na hapio ne na. Na hapio ne na, kawo kinan o pan ne kik puri me run ena, be rangat ne na. "No hou omeh?" <noise> Ba na hate gun erun, "Ena be rut ogumea to roi. Tanasah mu les o pan me na ka na sisiuh tasi." <noise> "Ma koma sek ato roi. No nate as ne mamat sin orieh. <noise> <noise> "Nao gun na sisiuh ogun tin tep, sioung poit ogumeh, hen ogun, soh ogun." Kanat ogun hate die na, "No na hahos no momou teno kopit tun omeh." Tataan amanas ogunah kopu, hos amanas die youh. Na nen, na ku ngan oku petas. Ngan to ngan oku petas kato i na. <noise> Be run hate die na, "Kou ngan puo no not tsimou not nae youh yana papu nome sin punao." Kato gun hate gun erun, "Raeh on, mu not am bah kato mu nah be na nao gunah na pilei hamanas men gunao papean be na nu haome sin puguna ih. Tanasah mu les munae na ka sisiuh nah. Mu not o pan am, mo mangin temu yu ih." Be run rang hakoan pore bo die na. Hos hakap panas die na sioung poit amanas oguna numa. Nao guna numa, hamatonan gun in bet, soh ogun. Soh ogun be run hakanat sin o pan die na in kanihen. Bae na hate gun erun, "Na les e hen ogun." He eh, na ku si amanas yu eh. Tanasah erun mei beek hanon purun ena. Be na hate gun erun, "Raeh on hen pose poit yem kanihen inen ke haka namu." Na si pan yu eh. Kato gun kanat mamaat panas gun in bebene, boak ogun, tsia. Nao gunah kotonan rarao pore men gun o papean. Rarao ogun, kawo gonan memen pa roi yu nen. Me hate ne na, "Aya, kure pore i nao papean teno muna kopit pore mea nen teno mume soot e ngangan oku pore a nen numa. E ka kate pe oku pan ona tin bet kono." Be na hate gun eyouh, "Ah! nasa bah. Tsi mou tun pore muo rarang." Kekerek o pan purih yu eh. Hare ne hou, baku piou onot on yu eh. Hate amanas die na nitsi papean, "Na ma tsiah tana pilei pore." Bae na, "Ah! Na garous na pilei amanas ogun. Mu ba am, mu kato mu momou na kopit as on." Nabo gume run be na nao gume numa. Kap on, gonan oguna kotonan tin mes in numa kame as o papean o kekerek ri ka a yu eh. Papean i ih ri tut wangen yu eh. Be na, na pan ogunah be run hate die na, "Tsi wangen e ih." Nate pan ne kekerek punomo baku teno hare ne pipiou tamup onot on e ih. Be run kato rih bobos dae na pem wangen e ih, be run hahen dae na in pem wangen. Poat i hen puna youh, bo papean pea kinan die youh be gagas sin die na be na be na bi gun pa pem wangen be na ngan o gun. Ngan ogun, kawo nongon i ngan puna be youh gonan omeh. Nao meh, me toon ona kotonan e ih rangat ne run, "Hou o nah?" <hesitation> "Bobos na run eyouh hahen diba run pa pem wangen." "Nasa yu nen, in kus yu nen hahen diba mu pa pem wangen." Bae na, "Erun onot bobos dinae na." <noise> Kato gun nabo guae kawo na yu eh be na ket mes ogunah numa. Na soot ogua numa, tete kato on wip sai ne na. Natung haome mes ena youh. Nao gun na sisiuh ogun, tasuk ogu nah nahen numa na soh ogun. Na soh ogun be youh hate pan ne na, "No kanat oma be nomu gonan pore ko. No gonan oma be na ku posan sai no." Kato gun hate gue run, "Raeh on, na koma gonan sai guo." Mei, natu bongbong on, kanat ogun, na sai yu eh kotonan e eh. Kawo kanat on rangat seh sin ne na. Tete hate ne youh, "Nao nah kotonan." "Na hou nah?" "Inba, na tsimou pore nao ngan yu eh." Ba youh, "Napean i ih hanos tun pore on." Tete nu panas ni pa sinis e ih na piet amanas me na. Nao gume numa mes, na lok gun in bebene mois ogua nahen numa. Nao meh, hate ne na, "Kanat in bebena." Bae na ku mei keis, gum hanin yu nen. Hate ne na, "Me kanat tataon in bebene." Kato gun nao gunah na kanat amanas gun in bebene. Bae youh kato on wilwilip sai nai na yu eh, natung ne na- natung ne na, boak ogumeh konanin hate gue youh, "Eno natung habusieh tun nao tuo na eh." Ba youh, "Pasin tin nakatuun e bikhet on nu nin kamit. Nakatuun kei mei a bikhet puh, kinan mao mei nu punouh in kamit. Toae teyouh raraeh mes ona. Nakatuun ke bikhet on ko kinan mao, nu ku petas nai kamit." <noise> Ba na kato gun hatuan amanas tarih yu eh, <noise> mei sai kure papan sai puna kao papean e ih. Ai kawo nah natu ai na ku kure. Tsi yah na puno nouh, na kure ogun. Be youh hate ne na, "Yi kain pean mangin dih yu ih, kurepu as on." Ba na hate pan gun eyouh, "Mu mas hon as mu am tsika ke habobos mamu na, kain to kukuruut." Ba run hate pan die na, "Sih panas ke mangin kure ne na natu, nu nao mes o kukuruut teyouh tin neh." Be na, "Ne nao gun natu." Na pore omu nah natu. Ai men mume soot tin neh, ari hate na, "Mei a naka ih, tsi rako ka ra nu yao mes o kukuruut teno." Ai na ku hate run, "Mu bobos oku munai na." Be run, "Tuan on, naka ke mangin nao yu nen ana punao natu." Ba na, "Mu hate mue na nongon sai guai mu." Bai run hate pan die na, "No bobos on. Kao ku pore na mahu, nongon oku pore ma pa son to kukuruut be no mu kure pinot pore natu." Bai na, "Ah! Na ba karous amanas gun emu." Natu neh on yu eh, hen hakap ogun, tasuk ogun na soh ogun. Kanat ogun tin bongbong, kate gonan sai ogun kotonan bo totot nu ne na. Na na tsimou pore gua ngan yu ih kotonan. Na mas sioung poit ogun numa. Kato gun sioung poit amanas ogunah numa. Nao gunah, kawo ih kinan amanas i kato sin puna be youh, eno <hesitation> toukato teno panis amanas on. Bai na, "Hou." "Mei ah, mei sai kure haban puo kao papean." Bai na, "Ah raeh on." "Hou on." "Mei ah, nahanu kinan die kato sin punomo." Bai na, "Mu panam tsiah, mu mangin mui nahau ra kato in toukato in raeh." Bai na, "Ah." "Hou on?" Kato amanas ogun hate gun erun, "Nit tana hohoat tsiah kawo." Ba youh, "Kobe mei ao tsinih." Bai na hate gun eyouh, "No ma na sing o tsinih to katuun." Be youh na on, hate ne na, "I mei ao tsinih." Be na kato gun ngan ogun- ngan ogun. Gare hahamusi amanas die na. Gare hamusi die na, be run hon tun hamanas dio mes o kukuruut. Nu gun eyouh, musi amanas ogun. Hate die na, "Tana tsimou nang oku nit e ih Hurumun." Tataan amanas omu nah, nao mu nah, tsimou men tsi nang. Hate die na, "Tana peit peno sai tsiah." Tataan ommu nah, na peit men tsi kuban, sioung poit omumeh, nu men na nang, Na manas omumeh numa. Me soot omen hate die na, "Hangot o tong." Hangot gun o tong, kap on, toi din nang, kui dio kuban, peso manas orih. Peso rih nao guna numa na soh ogun. Rangat amanas orih, "Ya na puna nakatuun i ih." Bai na hate gun erun, "Ena ba re, soh ogun." "Ah, raeh on, soh, hanos oku poat hen be men mume ngo hakanat eno be no mume hen poit." Kanat ogun yu eh. Mei not as ngo purun be na kanat ogun, nao gumeh me gum ogua to step. Ngan ogun. Be run rangat orih, "Nasah ngan sin nomo?" "O tot na besu on." Be run, "E ih tin sopen, na pan meh me hen." Koh amanas ogunah, sak gun in pelet na, na gum ogun hen amanas ogun. Hen ogun kap on, hate gun erun. "Na na hahois kusi gun kotonan." Be run, "Gonan nah, kobe no na on be no mu sioung poit meh, mei a to nah bo na rakot." Be na hate gun erun, "Raeh on, na nao gun be na sioung poit meh." Tataan amanas ogunah, nao gunah kotonan bai run o papean i ih kinan o pan die na be run pagas o pan orimeh. Pagas orimeh be run hate pan die na, "Nameh tana sisiuh am." Be na, "Mei ah, na totout nu okot gun i sanak." Be run, "Tesih bah?" "Tin tete na tsiah." "Tete teno be hou on." Be na, "Mei not a nu pumu sanak teyouh." Be run, "Aya pan." Be na, "Na pan ameh." Na sisiuh amanas omen. Ri mangin kinan hanun ya papu sisikot sin pu tete na Na sisiuh amanas omen. Na sisiuh omen. Kawo bere tete kari hahanos amanas orih, gonan hamanas orimeh. Tete gonan meh me toon on be rangat o pan no papean o kekerek i ih, "Ya kao na napean i ih." Bai run, "E ih sisiuh on e ih." Bai run, "Ngo haket yame youh." Ket amanas ogumeh toon ogun be youh rangat ne na, "Sih suot nai no mana sisiuh nah?" Susa hamanas gun o papean i ih be run, "Eyouh pose tou na sisiuh o nah." Be na hate gun erun, "Mei ah, erun onot kato rinah bai na na sisiuh ogunah. Son i mei ah, na ka koma na sisiuh as nah." Be run hate amanas die na, "Koma <hesitation> son o not in son temen tin tete teno." Be na hate gun erun, "Raeh on ena pose pore na nu guai sanak." Kato gun ket ogumeh, tete sanak pore ne na. Tsia ngangan pore oguna eh numa. Nao gunah na soot oguai numa, kawo hasuman sai nin tou sanak yu eh. Nao gun, hate die na, "Na rins be no mu na haparak be no mu soh." Nao gun na rins ogun, haparak ogun soh ogun. Hate die na, "Mei tuan hen pumao re tin neh." Na nen, ka kap as oriba to baku. Nao gun soh ogun. Natu neh on kari ngongo sin din kanihen. Bai na ku hakokoron keis a yu nen nahen numa. Kap on, <noise> boak soung ogumeh. Hate die na, "Kain pean e hakokoron on. No mat onot memain besu." Be na hate gun erun, "Tuan as ne mu mat memain besu." Be run "No hahapan rang kuru on." Kato gun tsia gun piet raon dai na numa. Nao gumeh me gum mes ogua to tebol. Tete boak sai meno sinis enen, sanak ne na- sanak ne na. ngan ogun <noise> musi ogun hate die na, "Hen pan." Hen hakap ogun hate die na, "Na pan na soh hanon pan." Sioung poit hamanas ogunah na soh hamanas ogun. Na soh ogun, <noise> natu bongbong on kanat ogun, na pore gunah. <noise> papean hate pore die na, "Nameh tsiah tana pilei pore am." "Mei ah, na garous hamanas ogun, ta na nao nit e eh, mou tarih kopit hakap as mea eh." Be run, "Eno be mei a namot hahiring puo yu nen." Bai na, "Mei ah, ena, poat emu sout sin mue nit ta nah yu eh, naka ke kaka mes ona to baku tena, yu ih, kopit onot puana yu eh. Youh ke kinan memao na mei sai a petet sai sin puna yu nen ana sek puana yas o roi." Bai run, "Kain to papean tahon ba yu nen." Bai na, "Kain to papean tahon koba napean totot sin nomo toae teyouh." Bai run. Bai na kato gun hate gun erun, "Emu not am, mu kato muo bai na ku mat onot a nen. Tanasah, mu am me hahate not mue na, nit ta na yu nen. Ne garous as bo gun emu, ai mu son ya mai na napean tahon." Ba na hate amanas gun erun "Raeh on na nah, na sioung poit ogun numa." Be na birit o pan bo gun erun be na tataan poit ogun nah numa. Tataan puna na be run kuku poit pan orimeh, "Kinan yem eyouh napean tahon sioung poit on numa." Ba na hate pan gun erun, "Na keis a nah, nate dih mu masol man omu." Kato rih nao ri nah, kuku hasisikot onot dime na. Nu panas gun in rako, piet amanas gunai run. Piet gunai run, tsia ori nah e eh mes harereh. Nao gunah na soot ogua eh, mei a nakatuun yu eh. Kato gun birit poit ogumeh. Nao gumeh toon haboak sai oria yu nen harereh baron, kuku sai orimeh. Hate sai orimeh, "Kinan pan yem eyouh napean tahon kato sai menin na rako piet menouh emen." Kato gun hate gun erun, "Na nah." Kato gun birit ogumeh nao gun numa. Na soot oguai numa, tamen rangat pore ne na. "Ya tuhan omeo?" Be na, "E ih ba kotonan." "Ba ya leleit tun omeo?" "Papean ba eh hate pore dime men ma na pilei pore diba yas o roi, men ma na sek roi pore nah be na hate gunai run na les ogun, bai run di hasosos keis. Be run kato rih son dimea na napean tahon be na nu panas gume in rako be na piet hamanas gunai run harereh e eh." Tete hate ne na, "Hatuan koma pipiet meo papean in rako, ba kon patak pumao mes terun. No kame nin, tsi rako hon panis poit dibao erun, kon patak pumao erun." Ba na hate gun erun, "Sait terun, sih ke hasisikot on nu nin patak. Sih ke mei a hasisikot puh raeh tamup ona." Be na hate pan gun e tete, "Tot na besu on." Be youh, "Besu kot ne hagum nao sopen be no nao nah?" Be na hate gun eyouh, "Eno tsiah peso o nah." Ba youh, "Na pan na kinan tin sopen." Na amanas ogunah, kaku manas gun in sopen, kinan hamanas ogun, kanihen kao na nahen. Sak gua youh tin pelet, na gum ogun, hen amanas ogun. Hen ogun, hen na masun hanon kuru ogun, hamonmonis bo gun erun, tsia poit pore kotonan. Nao gunah na sisiuh hamanas ogun. Na sisiuh ogun be run hate pan die na, "Eno hatuan, <noise> koma pipiet sai memen rako, kain to papean tahon yu nen." <noise> Be na hate pan gun erun, "Mei napean tahon puna. Napean totot sin nomo toae teyouh be youh kato sin pune ih. Kain temu, mei totot sin pumu am toae temu. Mu tsimou sin mua ya mat sin pumu yu nen." Be run hate pan die na, "Kain o pan to boys, mei totout sin purun in tou mat." Bai na, "Ah, raeh on. 'Be ya keis nakanat dibao ta yu nen?' Be nakanat dibao tin pan to tong." Be run keis i yah, "Eyouh panas kao na to baku teno kono yu nen, kain inen." Be na hate amanas gun erun, "Emu nate as omu. Mu nana as omu to huhunei." Be run, "Hou?" "Mu nonongon as mu naka ke rarang sin dio katuun pea nahen tin pan to huhunei. Bai run, "Mei ah. 'Hou on?'" Bai na, "Kinan, koma hiring oku me yem e rang oku punomu. Sih ke kato nin kain toukato inen, nate ne youh na kanat dibao ta teyouh tin pan to tong." Eyouh.